<noise> toh – toh Haŋ kaŋ kachi almakashi amsa bora gahinka turmi dumbunda yachine baŋkarai yachine wo kulu bora ga dumbunda. Saŋ naŋ bora gahinka ba leda yachine wo dumbunda, hay kulkaŋ dai bora gahinka mojirai zabunda, dinna zabunda nidi haŋ kaŋ dai aga dumbu Haŋ kaŋ bora didai kulu akamata bora ma’daŋ aga bora gahinkadaŋ ka dumbunda. Borfoyaŋ gihinka ramayzai yachine kulu bora gadaŋ ka dumbu, Haŋ kaŋ dai kamata kulu bora ga ragga dumbunda dingabaka dalakai niga dumbunda. Saŋnaŋ burra burfoyaŋ ga chaichamsi kada, bakaŋ e nai chaichasi kayaŋwano godabaŋ dimmaŋ du afodai niga wadin nidadaŋ wadin dole kataida ka chaichamsika, saŋnaŋ niga bonhamni zabunda ega chikonda inga kachi almakashi hinfani e dunya. Saŋnaŋ ba harrino nikwaikaday saŋda safunyaŋ yachinai egadan ka dumbu ka nise da maji yachine dinkwaikadai egadaŋ ka kaŋise kakwai laidayaŋ kulu dinkwai daiyaŋ da maŋ gu kafun ega kakinno, egadaŋ ka kakinno haŋkaŋdai kamata kulu egadaŋ kakinno da baturyaŋ yachine kulu ega bagu, egadaŋ almakasho ka dumbo ka kakinno nima dira nima gaŋa ni fundo kwainaŋ kan no nigo kwai, a amsa menoya, waŋkaŋyaŋ aywo ay gabai ega haŋfaŋun da, sanŋaŋ ba zobaizaino bagumo burrasai burra gadaŋ ka kada.